Waɗu hable nder ndefu ñamdu maa koo nder liyo maa. Koo taƴaa ɗum, taƴaa ɗum panniraa ɗum tew maa, koo njonngiraa ɗum tew ma ko leɗɗe kaŋko ko nafaj, ko ɓeyda e njamu ko ina jamte ɗum.